जश कंप्यूटर ए टी से हमरा सारा काम डी करे। या एसई कंप्यूटर चलजाए। एक माउस या एक सी.पी.यू ए।